أنا ممكن بعرف أعوم شويه، مش أوي <noise> بس لو جت عاصفة بحرية حتي لو سباح شاطر جدا مش هيقدر يمسك نفسه قصادها يعني لان العاصفه بتبقي شديده، فلأ طبعا مش هقدر أفضل طافي علي سطح الميه، انما في العادي لو الميه راكده وكدا ممكن افضل طافي علي سطح الميه عادي في الظروف الطبيعيه.